انا عارف ان يومك فالشغل انهارده مكانش احسن حاجه بس متزعلش احنا ممكن نخلى باقى اليوم حلو ايه رايك مثلا لو نروح نشرب حاجه فى مكان او نقعد نتكلم فى مكان دا ممكن يقلل الضغط عليك و ميخلكش زعلان يعنى او ايه رايك نروح نلعب العاب سوا